ډیری حیوانات، په شمول د الوګانو، چمګادو او سکنکونو، د شپې ډیر فعال وي او د شپې په نوم یادیږي. دوی معمولا د شپې ښکار کوي، څراغونه لټوي، یا ملګری کوي، او دوی ممکن د شپې فعال پاتې کیدو سره د ښکاریانو او تودوخې څخه هم مخنیوی وکړي.